Orẽho íi ehamemaŋ, fóo íi eloholo níġuseehi. Eyaḃakara. Źínoreli emafe, suninźehem. Niyaḃazaġirainźe, buniḃuɭedomi; ilimiñainźe, soniɭedomi; mukiśinźe monimuɭedomi. Źíĵelumo aśe, aśe alusumo źiĵemoĵew, muninźemom. Móhuto demafe, karosu, síhe. Iinino máñahulo katia naźa násu kareġo, námbie nazza, nímbie nízuḃen nihanen níne. Míñane, nímbie nímiohe, íi meɭo ġámio, néxolehe tú aḃaan nímbie ipuõhe, nirosu nímbie níne kairosu. Niḃado kutomateinźe, kom bazaġirainźe, bañoon bábuhulomi síborotis, nímbie niźuonen biḃañon bíḃi tú nixarendo. Epla ehaimezuni síondii, karosu paske karosu eɭeniġo beśosaan. Egaźainźe, źipuo źiɭemi nixarendo. Karosu kuguoḃu muśe wayifo nimuini mumuni alomi. Kuɭorui ikarot, kuɭorui ibatãse. Móri elomo, bazaġirai eyaḃo, mukiśi nilimiñali, ámoiḃelo. Momuine kamiġarẽhe omilie tíri eźabotuli emieŋe Karosu kuñiteroonen, paskeġuzõzõ muha. Amiśuoko tíri báñi niġurẽko niġuoha ímiehe maġuñahengeḃaan moġurehaŋuniġuḃãhe. Nita. Nóreḃe tíri ġadime niġaxuġaḃeŋeniġo. Meġumusute niġusapile. Káṗusihe, áṗaninehemi, dépiġanehe, síhe áiṗuhe. Dís eḃayuġaɭoo examediale miame źimirerẽhe ãã. Énehe añaḃaan nírihe, énerute añaḃaan níṗuhe. Emefia niġarosu. Mósie ġarosu ġuzuniezuni faŋ, ódii eplai. Móhuto ġarosu emafe bakara, momuini móo. Móhuto kunaḃo eneḃeday, etojay tú. Móo ineremi paske hinui muine, íi eɭeġumo báleṗ tiśe. Bañuohi, iźura ni- ni- niriŋe niġarosu, sóos niriŋe niġarosu, íi eḃalohe sisei.